Foldin niduhu wa Google nyebu gode reji, kubu Google kubehuti nirtaha office. Ska Foldin wa wan nyeba deregol, deganungu olfamdi ripat, haia hamanga. Ngunnunnumawni ripab bo haia hamarum.